Shogoli wala haramaimu wala eabaaimu. Shogol gubaalka نية واحد, الله واحد logo, norka jaga, owalinga gogna, hal harameka ailin idimutan, shogolk iron ju shogola, تمنية ساعات inga masalana, sebal ton juu etnainanga fany, etnaina ton juu khamsanga, yan khamsanga fany, idain mafrude, او تلاتة ونص arbange fany, idain tari mafrud tarinan, Ju shogolecha wida nougtana taralin, minaa bad tanna, wildi dachinan, idwea darin, marwateaka fa timir, damunika fa adi allida kira, wild ane kon kir fagnin tani, tigkan kaba ka ikani ay shogola das, idikon kir weaka mara, talao irim kaba ka allakumuni ikani ay shogola dakumene ay gon inakil shogolafise werwea tenil mashakilka allarimunea, wala dingieaka allarimunea, saat muhaddeakon enji tichelin, saat muhadd eakon idi tichelin. Enji kedeka saaba menan eska himlimunan idi mumkina terinanne, teni do ziyada kira kede ka digda kira. ساعتين saa تلاتة saatta idd mumkina akli ishilina igosa tige, لكن enji لا, enji تمانية ساعات ido digita tigjika nefaymu. Noug kon kuninan, asar kon kuninan <hesitation> haja digid wea nougil dari maruwatik, timm lazim timminan.